... i pahi que los artistas están mu espiraus i están a crial algu veramenti especial. La obra pahi que va sel un rebuju de colol i de horma, con una carga emotiva grandi. La maginación es la breva pa crial obras d'arti que mos hagan de pensal i de sentil cosas. Los artistas están a trebajal con mucha passión i dedicación, i essu se ve ena resultancia final. La obra va sel una verdaera obra maestra, ya te digu yo, vas a vel.